Jari injo capia diparakai battu ca'di i di pakanre battu ca'di i a lammpai dipainung a lampai ditambang battu di ca'di i. injomi nakulle capia na'assaiki biasa todo rie patalahangki i' rie todo baca-bacanna rie to pangessenganna nampa todo ri lolo'na na haji' injo lolo'na ngisseria. Injo biasa na la gaukangi injo patalahangki'a biasa rie' todo na baca-baca lampa ri tunu'na ri capia biasa todo rie na baca-baca ri capingnna langsung, nateppa' ko e cappingnna akulle na'assaiki, akulle nu'ngurangi, akulle na isse ngangminro na. Jari kagunaanna injo capia e dianui e dipakajinai jari injo <hesitation> injo capia haji'na kulle nassai' patanna na tala sisambeang a'rung capi maraenga. na punna rie kasu' ri manna rie capi dilukka kulle di'assai, a kulleki angngassai capinta, ngungkua capingku nu injo nu tania. Injomi guna-gunanna. Di i injo capia diajari haja kulle ngisse ri kitte, kah lohe to' manpaatna lohe to' kagunaanna injomi contoh rie pallukang capi' rie kal eie capi' di lukka. a kulle nassai <hesitation> ngangkua capinta ji injo to tania ta nasaba injo capia nu <hesitation> ande sabarna pikkiranna kitte tonji nallati i jari tongpa ko i capia biasa i biasa i ri gitte biasa i na'urangiki dengan ini carana sumpae. pokokna battu ca'di ya agenna lompo kiparakai i